कुछ खाणा चीज शुष्क बणै सकदा ऐ थे हम गढवाली मा सुकसा भी बुलदा। जन हम फलो थै आम केला किशमिश थै हम सुखै सकदा। जन सब्जी वेगे जन गोबी वेगे टमाटर वेगे शिमला मिर्च वेगेन मसाला वेगे जन अदरक लहसुन वेगे